Jaapanist om peri sääne süük, nigu sushi, miä miildüs väega pall'odõlõ eesti inemiisile, a minkast ma joht arvo ei saaq, mille. Ja sis ma olõ kuuldnuq, et Jaapani inemiseq ommaq väega viisakaq, tagasihoitliguq, tüükaq, a et sääl om ka enesetappõ hulk väega suur, selle et nä tüütäseq hindä peris viimädse piiriniq.